Fanazavaña tsotsotra aminy fomba fanatatava raño. Ny fañatatava raño da misintoña loto aminy raño mba hañadiovañy raño da ndraiky da mañavaky loto koa zañy miaro raño fatatavaha raño.